Karazagny fandrahoagny sakafo ndraiky e, misy ôhatra hoe rice cooker a, misy cocote minute e, rice cooker igny zegny, izy kaofa ahandro vary mahazo mampiasa agnanjy, de <hesitation> misy koa ôlo agnagno bain marie ign mampiasa agnanjy koa, de le cocote minute ndraiky kaofa mahandro raha mahiagna, hela masaka nefa tiàgna ho masaky malaky de mampiasa cocote minute.